kjaraumhverfi heilbrigðisstétta á að vera þannig að ekki þurfi að koma til átaka eins og í

ljósmæður hófu atkvæðagreiðslu um miðlunartillögu ríkissáttasemjara í dag ekki liggur fyrir hvenær fjármagn fæst til

á Þingvallavegi í kjölfar banaslyss ætlar Vegagerðin að banna framúrakstur á hluta vegarins götum verður lokað í

í Laugardalnum í Reykjavík vegna tónleika

annað kvöld og bílastæði afar takmörkuð lögreglan brýnir fyrir tónleikagestum að fylgja umferðarleiðbeiningum sem

dönsk kona þurfti að láta fjarlægja brjóst sín eftir að hafa látið sprauta í þau paraffín olíu læknar vara sterklega við þeirri þróun að sífellt fleiri

olíunni í vöðva til að þeir virðist stærri það eru ekki allir jafnósáttir við í borginni í sumar kaupmenn selja í bílförmum og metaðsókn hefur verið á sólbaðsstofur

um miðlunartillögu ríkissáttasemjara í dag

tillögunni ég get ekki svarað fyrir allar ljósmæður en ég svara fyrir mig ég samþykkti samninginn og bindum miklar vonir við niðurstöðu gerðardóms núna fyrsta september og vonumst til að að við fáum góða niðurstöðu frá þeim lögreglan var upphaflega kölluð til skömmu fyrir miðnætti vegna manns sem lét ófriðlega á slysadeild Heilbrigðisstofnunar Vesturlands þangað hafði hann leitað eftir slagsmál sá var hins vegar á bak og burt þegar lögregla kom á staðinn skömmu síðar hringdi annar maður í lögreglu og óskaði aðstoðar vegna árásar í heimahúsi þegar lögreglan kom á staðinn var þar

fyrr um kvöldið hann hafði hlotið stungusár á hálsi og misst mikið blóð hann var fluttur á Landspítalann í Reykjavík vegagerðin hyggst banna framúrakstur á hluta Þingvallavegar banaslys varð þar á laugardag óvíst er þó hvenær ráðist verður í

tveir bílar rákust saman við framúrakstur á Þingvallavegi í Mosfellsdal á

laugardag ein kona lést í slysinu hún hét Guðný Þórðardóttir fædd árið nítján hundruð þrjátíu og sjö og búsett í Reykjavík tveir aðrir slösuðust umferð um

hefur margfaldast á síðustu árum og hraðinn sömuleiðis íbúar hér í Mosfellsdal hafa lengi kvartað undan of miklum umferðarhraða þrátt fyrir að hér sé sjötíu kílómetra hámarkshraði er vegurinn beinn og breiður og margir sem freistast til að keyra of hratt

hraðakstri með kröfugöngu og ítrekað kallað eftir úrbótum íbúasamtök

sem hafa gagnrýnt aðgerðaleysi stjórnvalda hafa boðað til íbúafundar á morgun vegna málsins vegagerðin áformar endurbætur á Þingvallavegi á næstu árum og er meðal annars gert ráð fyrir breikkun og tveimur hringtorgum framkvæmdir eru í skipulagsferli en óvíst hvenær þær líta dagsins ljós en hins vegar kemur ný samgönguáætlun í haust vitum í raun og veru ekki hvaða fjármagn við höfum og hvort það verði fjármagn í þessa framkvæmd því hafa yfirvöld í Mosfellsbæ lagt áherslu á að hafist verði handa við ódýrar og einfaldar úrbætur strax sveitarfélagið sendi Vegagerðinni

til dæmis að bæta merkingar og að koma í veg fyrir framúrakstur Bjarki Bjarnason forseti bæjarstjórnar sagði í hádegisfréttum að þessum tillögum hafi aldrei verið svarað kannski hefur þetta tekið heldur langan tíma hjá okkur og skrifast að einhverju leyti á sumarfrí og slíkt það hægist á öllu á sumrin nú hefur verið ákveðið að bregðast við og mála heilar

til að koma í veg fyrir að fólk leggi bílum í vegkanti þá er stefnt að því að banna framúrakstur á völdum köflum með tilliti til þess hvað eru margar

þá ætlum við að skoða það alvarlega og það verður líklega niðurstaðan að mála meira af heilli línu hér

að koma í veg fyrir framúrakstur já það myndi koma í veg fyrir framúrakstur og auka öryggi því vissulega er framúraksturinn alltaf hættulegur hvenær erum við að sjá þetta gerast þetta myndi nú gerast bara mjög fljótlega held ég þetta er bara á dagskránni á næstunni

alveg klárlega í sumar maður skaut tvær stúlkur tíu og átján ára til bana og særði þrettán aðra í gríska

hverfinu í Toronto í Kanada í gær maðurinn var tuttugu og níu ára hann hóf skothríð á gangandi vegfarendur seint í gærkvöld

vitni kváðust hafa heyrt allt að tuttugu

en þegar yfir lauk lá árásarmaðurinn einnig í valnum ekki er enn ljóst hvort hann hafi fallið fyrir eigin hendi eða verið skotinn af lögreglu lögregla leggur nú kapp á að komast að

ástæðum árásarinnar lögreglan verður með mikinn viðbúnað í tengslum við tónleika

annað kvöld fá bílastæði verða í boði í Laugardal og ýmsum götum

lokað

NRoses annað kvöld verða fjölmennustu tónleikar sem haldnir hafa verið hér á landi til þessa búið er að gefa leyfi fyrir nærri tuttugu og sjö þúsund manns lögreglan

verður með mikinn viðbúnað þetta er stærsti viðburður sem hefur verið haldinn í Laugardalnum svona á einni kvöldstund þar sem gert er ráð fyrir tuttugu og fjögur þúsund manns í það minnsta það verða þarna um það bil þrjátíu og fimm lögreglumenn þar af tólf

til þess að fylgjast með umferðarskipulagi búið er að gefa út áætlun um umferðarskipulagið Laugardalsvöllur verður opnaður klukkan sextán þrjátíu en hálftíma áður eða klukkan sextán verður Reykjavegi

lokað hann verður svo lokaður þar til allt er yfirstaðið enda gatan hugsuð fyrir sjúkra og slökkviliðsbíla sem og lögreglu ef rýma þarf svæðið eða eitthvað kemur upp á þá verður Engjavegi lokað fyrir öðrum en tónleikagestum sem geta komist í bílastæði við Laugardalshöll en þá þurfa að vera að minnsta kosti fjórir með í hverjum bíl Suðurlandsbraut milli Grensásvegar og Kringlumýrarbrautar verður lokað ef þurfa þykir vegna umferðar yfir götuna en það verður metið á staðnum þegar þar að kemur strætó verður með sérstakar hraðferðir í Laugardal frá Háskólanum í Reykjavík við Kringluna og einnig frá Mjódd í Breiðholti síðan verða leigubílar við Glæsibæ leigubílar

gömlu stúkunni

síðan eiga hreyfihamlaðir aðgengi frá Suðurlandsbraut Engjavegi inn á bílastæði við þrótt í Laugardal öllum eru um tvö þúsund bílastæði en búið er að taka um helming þeirra undir öryggissvæði og segir Guðbrandur því að fólk verði að leggja fjær til dæmis er bent á stæði við Sjóvá og Verslunarskólann sjálfur segist Guðbrandur ekki vera komin með hnút í magann nei ekki segi ég það nú en þá von í brjósti að það gangi vel og fólk gefi sér tíma og fylgi skipulaginu en aki ekki af gömlum vana og fólk leggi í lögleg stæði ekki

ólöglega bílastæðasjóður Reykjavíkur mun verða vakt mun fylgjast með því hvort menn leggja ólöglega og leggja þá á stöðubrotsgjöld þar sem þurfa þykir

forseti Frakklands hefur fyrirskipað uppstokkun í starfsliði sínu eftir að aðstoðarmaður hans var ákærður fyrir líkamsárás á mótmælanda á myndbandinu sést aðstoðarmaður Frakklandsforseta hér klæddur sem óeirðasveitarmaður með svartan hjálm og gráa hettu veitast að mótmælanda sem kollegar hans höfðu áður snúið

niður hefur nú verið kærður fyrir líkamsárás auk þess er honum gefið að sök að hafa borið lögreglumerki án þess að hafa til þess leyfi var vikið úr starfi á föstudaginn var en hann var einn af innstu koppum í búri Frakklandsforseta hann var áður lífvörður Macrons en eftir að sá síðarnefndi tók við embætti forseta landsins varð Benalla aðstoðarmaður hans hluti af fríðindum sem fylgdu starfinu var íbúð í París og bílstjóri til umráða auk þess hafði hann æðsta öryggisaðgang að franska þinginu um fátt hefur verið meira skrafað og skrifað í Frakklandi undanfarna daga það

innanríkisráðherra Frakklands í fyrirspurnum franskra þingmanna í dag hann var upplýstur um atvikið strax daginn eftir að það átti sér stað þann annan maí

með aðstoðarmanni sínum Macron hefur

tjáð sig opinberlega um framferði en hefur boðað uppstokkun í starfsliði sínu í kjölfar málsins lögreglan hefur handtekið fjóra menn sem eru grunaðir um að hafa skvett sýru eða öðru efni á þriggja ára dreng atvikið átti sér stað í verslun í Worcester um miðbik Englands á laugardag drengurinn sat í kerru og var í fylgd foreldra sinna þegar

mennirnir veittust að fjölskyldunni og skvettu efni á drenginn hann brenndist

andliti og á handlegg en hefur nú verið útskrifaður af sjúkrahúsi þrír menn sem grunaðir eru um aðild að árásinni voru handteknir í Lundúnum í dag þeir eru allir á þrítugsaldri auk þeirra var einn handtekinn í

vara við nýju æði þar sem olíu er sprautað í vöðva til láta þá virðast stærri þurft að láta fjarlægja brjóst sín eftir að hafa látið sprauta olíunni í þau hún nefnist

og nýtist til dæmis sem hægðalyf en einnig sem eldsneyti í

sífellt færist í vöxt að fólk

olíunni í vöðva til að láta þá virðast stærri var lagður inn á sjúkrahús eftir að í blóði hans var komið langt yfir hættumörk

í brjóst sín til að stækka þau

allra augum gámarnir á Granda í Reykjavík sem eru úrræði borgarinnar fyrir fólk með fíknivanda ljósmyndarinn Þórsteinn Sigurðsson hefur nú gefið út ljósmyndabók lífið í

og í kringum

skyggnast aðeins inn fyrir þetta er samblanda af

gaf í vikunni út ljósmyndabók hana prýða ljósmyndir úr lífi tveggja manna sem búa í gámum úti á Granda í Reykjavík gámarnir eru úrræði Reykjavíkurborgar fyrir fólk með fíknivanda bókin seldist upp og rennur allur ágóði til Frú Ragnheiðar skaðaminnkandi úrræðis á vegum Rauða krossins með því segist Þórsteinn gefa til baka mennirnir hafi hjálpað honum og í staðinn styrki hann úrræði fyrir þá Þórsteinn hafði lengi verið og vildi varpa ljósi á það sem ekki er fyrir allra augum eftir að hafa myndað gámana úr fjarlægð ákvað hann einn daginn að banka upp á hann segir mennina hafa tekið honum vel og með tímanum myndaðist með þeim

traustið og og flæðið í þessu hafi orðið til með tímanum þetta og þeir hafa alltaf fengið að vera hluti af verkefninu og allt gert með þeirra samþykki og þeirra vitund mennirnir eru báðir í neyslu og nota vímuefni í æð þeir upplifa mikla skömm og fordóma af hálfu samfélagins Þórsteinn segir gámana gott úrræði fyrir fólk sem annars væri heimilislaust

fjölga mætti slíkum úrræðum og bæta það mætti af hálfu borgarinnar í þetta samfélag hlúa betur að þeim gámarnir eru til dæmis ekki með húsnúmer

fá ekki að vera lögheimili þarna þannig þeir geta til dæmis ekki fengið póst heim til sín grunnatriði sem mætti mætti laga og bæta fjölskylda á Höfn í Hornafirði tók sig

og opnaði fiskbúð í bænum afi fiskinn sem þar verður á boðstólum áður en hægt er að opna fiskbúð Gunnhildar á Hornafirði þarf að koma upp skiltum dagsins núna ber helst til tíðinda í úrvalinu silungur sem veiddist daginn áður

og þegar borðið er klárt eru samfélagsmiðlarnir óspart nýttir til minna fólk á fiskinn nú

vantaði bara fiskbúð hérna og ég er búinn að vera sjómaður í að verða þrjátíu ár og rói á trillu það eru endalaust að koma ferðamenn niður á bryggju og heimafólk að biðja um fisk hvar sé hægt að fá ferskan fisk okkur fannst það bara vera þjónusta sem vantaði hérna á Hornafirði og það hefur komið óvart að erlendir ferðamenn sem fara um landið á húsbílum eru sólgnir í sjávarfang viðtökurnar hafa verið vægast sagt frábærar það sem mér finnst skemmtilegast er að fólk er svo jákvætt yfir því að fá loksins nýjan fisk það þurfi ekki að kaupa frosinn eða fisk sem er búið að flytja landshorna á milli Unnsteinn er ekki einn um að veiða í fjölskyldunni afi hans á enn bát faðir hans rær enn og í ofanálag er

sonur hans búinn að kaupa sér strandveiðibát

á Hornafirði fáum nánast alla flóruna sem er í sjónum að landi yfir árið gott aðgengi í gegnum fiskmarkað Hornafjarðar það fer allur fiskur þar í gegn sem er seldur stutt fyrir okkur að sækja hann og þetta er bara eins stutt leið

og hugsast getur frá miðunum og beint inn í búð

fyrir alla borgarbúar hafa flúið inn á sólbaðsstofur og verslanir borgarinnar moka út regnhlífum og

nokkurn veginn svona hefur veðrið

verið meira og minna í allt sumar og þótt

Íslendingar séu væntanlega frekar ósáttir við stöðuna þá er ekki víst að það séu það endilega allir hérna í Laugaveg hefur verið brugðið á það ráð að stilla öllum regnvörunum upp alveg fremst í búðinni Kolbeinn af hverju ákváðuð þið að gera þetta það var bara til að auka sölu

hafa þetta hérna fremst heldur en aftast en þurfti eitthvað að stilla þessu upp hérna fremst eru ekki allir sem koma inn að leita að þessu jú í rauninni hér í Bónus á Hallveigarstíg er búið að stilla upp hefðbundnu sumarvörunum sem mundu eflaust seljast ágætlega í venjulegu árferði en í ár hefur hins vegar verið ákveðið að stilla upp hérna við hliðina á og regnhlífar þetta er nú kannski ekki eitthvað sem Bónus býður upp á á hverjum degi nei þetta er bara búið að vera hérna yfir sumarið og aðallega keypt af túristum en hvernig gengur að selja klassísku grillin og kolin rjúka út þá fáu sumardaga sem við fáum en þeir hafa ekki verið margir í

þessi eini sumardagur sem kom um daginn þá fauk þetta allt út þannig að eru vinsælli en grillin rosa mikið rosa mikið

svo mikil rigning það er líka mjög mikið af fólki sem kemur hérna rétt áður en það er að fara út svo að líti ekki alveg

kem í ljós ókei ekkert mál þú ert á leiðinni í ljós já af hverju það er bara búið að vera svo leiðinlegt veður og ég er á leiðinni erlendis þannig að ég ætla að taka tvo þrjá tíma

áður en ég fer

eitthvað sem þú leggur í vana þinn eða er þetta bara út af veðrinu þetta er bara út af veðrinu ég hef eiginlega aldrei farið í ljós áður er fólk að taka lengri tíma en venjulega bara til að

hitinn sem er svo þægilegur

eruð þið að vona að veðrið verði bara svona áfram ekki ég persónulega en kannski yfirmaðurinn minn

kjaraumhverfi heilbrigðisstétta á að vera þannig að ekki þurfi að koma til átaka eins og í

ljósmæður hófu atkvæðagreiðslu um miðlunartillögu ríkissáttasemjara í dag ekki liggur fyrir hvenær fjármagn

á Þingvallavegi í kjölfar banaslyss ætlar Vegagerðin að banna framúrakstur á hluta vegarins götum verður lokað í Laugardalnum í Reykjavík vegna tónleika

NRoses annað kvöld og bílastæði afar takmörkuð lögreglan brýnir fyrir tónleikagestum að fylgja

sem gefnar hafa verið út dönsk kona þurfti að láta fjarlægja brjóst sín eftir að hafa látið sprauta í þau

læknar vara sterklega við þeirri þróun að sífellt fleiri olíunni í vöðva til að þeir virðist stærri það eru ekki allir jafnósáttir við

í borginni í sumar kaupmenn selja

þessu er að ljúka næstu fréttir eru klukkan tíu í kvöld í útvarpi og sjónvarpi en rúv punktur is birtir nýjustu fréttir jafnóðum allan sólarhringinn við segjum þetta gott að sinni verið þið sæl